أكثر شهر عندنا حر هو شهر يوليو الحر فيه ما يرحم وكل شيٍ فيه كأنه يغلي أما البرد بيكون في شهر يناير، الجو بارد شوي بس مو مرة مثل الدول الثانية، أما الرطوبة فهي في شهر أغسطس بتكون عالية، أما الجفاف يكون في شهر مايو الجو ناشف وما في ر.